Ma alura secund mi l'inteligensa artificial a pudrà mai cambié le persun-e e cuindi secund mi al e pa 'na coza fatibil e cuindi le persun-e a cuntinueran a esi faite cum a sun e l'inteligensa artificiala a andrà avanti, però a pudrà mai cambié le persun-e